Allura të bush ministrunin ë facili, basta sa ke gjith vurdurët, gjith gli ortaggi, gjith… per esempiu mënd i vush grosht atë çë do mënd i vush te një ministrun, mbishkar gjërgjish e zien, ngë… ngë ë difficili, si ë belu çë u ziejtën gjërgjish e shuan e e ha.